<noise> Baŋki woni suudu to ɗum resata ceede, ɗum lima ceede, ɗum adanoo ceede, ɗum bo hokka koo moye fuu ceede mum.